Ohh, dadabe! Ty misy <hesitation> plasy raha hipetraka anao fa aleo zaho hisangana fa anao efa olo maventy sao de anao reraka sady zaho koa efa efa marivo akato tany ialako, anao mbola lavitra de sy magnino fa aketo foagna anao mipetraka de za misangana, amiàko anao malalaka sara plasiko ty fa tsy magnino!